Twendeulwe wiya vivi viuzi vino akapela wavipishawa ovyo ovyo apitisha pisha alinzila zyakwe zino akapela akupita nandi pano aakuwinda akulonda kamwi kano wandi aleme ange akupita mutunzila kwne tu- tu- tutu matuuzi tutuu tune wasuka umukola wene akapela akausuka sile ngati akunya utuuzi akupita vivyokwene ange akutuunganisha, <hesitation> tendeulwe wiya kwanza watengenezya ing'iandangi watengenezya inganda ngaaika nzila kwa ajili ya kunasa tutu utuduchu tuno mandi angekulya kwahiyo kula akuzyuka katondo aanzya kupita mutunzila twakwe tutu tuno watengenezya tutu tulo waomba ili aloole chino ichi lyemya ngi chani ndu ulusazi nga acha ni amalinji adake ing'ianda isehemu iyakulala akaitengenezya kukuipindi lizya aika na katolo kakwingilila umunyama winoakapela ange yani ukuwinda kwake ilazima atale atengenezye inzilakama vino inalanda imala kwanza ngi watengenezya inzila inzila zizi azino zikanasa ivyokulya vyake vino umukola akalya amabao ividudu mabalimbali vino umukola akalya ing'onda iya yene akapela akuzungulusha akuika umlyango ngati akatila kamlyango kakulala umukola ngi wawakupuza mukola.